Ɓewu nɗye eza wumi nuga zamu emi nyize ren yna. Eza wumɓe gna ɗye mi ɗye nu mi laga mi lo pa kpmi ba nyize nɗye wo zhilo ė bye ɓwa yna hega e pa kpmi m, nyize ga zhie zore, hega ɓwa nyize de gbma dam, ese muhni wo da ɓe ge hni, nɗye miga kpe shi ga wo ɓewu nabo miga lom esa nɗye hna mi ɗye yangp ɓe ga zhiwo ɓa womi snu snu, miga zhi mi ɓa ti bui wyernuwna kpe eje muhni ke miga zhi miɓwa ɓego, ɓego eh ɓwagom ɓena esa hna wa riga la duya, wa dnna duya ɓe ha dewo kpe tsin, pa kpmiba, ɓwayi ɓe he lowo helo dna ɓyikpe gna he chnanpo wolo wna yna pala pala ɗye milaga mi lopa kpmi ba Ma zhi ɓa chi wo ɓeta hna wye ma ɓwa yango fye gbogbo alo gnuaba, sa bwa dna chari miga ya chire ere ga na wna wna ɓe bo ė ben ɗye wa wumi yna lo ma zhi ɓa mu ɓe nga laga ga gna mi baba mida womi mi lo epa kpmi ba muhni nubo ke dami dan miga snu ɓe na, miga de fanu m, miga ye ke miwnu ɗo kpeda wozhi ɓa komwa, za a chi kpeda ye na mida, da ɓeta gbo gbo nɗye woga ɗye ɗye wa chni ɓe ga mi tna pa kpmi ba lo ge yna mi ga gna mi da ɓwa nub he da nubo ɓwa ɓe za hni da yna ma chi wye kyma yna yi ɓe ga zhi wo ɓa bma mi snu ke wo bmayi kpede hni snu ynan miga lo'pa kpmi ba hna zhi ni nubo ga damin ko nga setu he ga lo fa nubo ga dami dna fanu ban Ɓe nɗye wa wumi yna miga yegni miga ɗye e nagnu'o miga shi mi ga ɗye e nagnu'o miga shi mi ga ɗye ga wuni shna nɗye tswashe ɗye wa tnu za zhige ga zhi ɓa wumi ɓeɗyen ɗye hna nyin. Mazhi ɓa laga, mada ɓeta de mida gbogbo a mwa ɓo bare woga ye mi lo ma lo pa kpmi ba yna nga lo lo tsi mi a kari do che fi ė epa kpmi balo, zhiti gbogbo eloni gbogbo miga mu ɓe gna mm, nɗye mida ga ɓe mi ya zhi ba nɗye hnim a ɗyi mifi hni nu, miakari do zha, ma ɓe la ɗye kpe azhi ɗye miga ɗna ɓe knarin nke zhi ɓa ɗye azado ye ɗo lo ɓe, nini nkpe yna ɓa dage ga zhi wo ze yna mwo ɓaga lo ze yna, dege e bye ɓwa nu ɓa ɓa za ke mi ɗye ka ke gyna ɗye ɓeri zari da gna nzhi ɓa lon mi ɗye ɓe ga zhi wo wo misnusnu ko ngazhi ntiɓu yna ela bu hninu ma wyegu gi gne ɗye epa nɗye hni nga snu mi chni wo ye kpe kpe, ma gi wyeguma snu pa kpmi ɓe Ma laga ga lo ɓyiri nɗye a yi wori agna primary yna ma lo la ɓwaye gnu tnuwni dna, zhi ɓa lo wori bye ɓwa la ɓwa ye gnu tnuwni dnalo zhi ɓa lo pa kpmi ba lugoi la ɓwa eye gnuatnu nini ma po ɓe, ma po ɓe muhni yna ma zhi pyi miga ɗye mi ɗye ye, ga kuji ɗye ɗye miyi gbo de ma kari doe, miga dye mi ɗye ɓe snu snu ye nga ɗye ɗye yi kniyari ė ma kari dolo ko e mi ya ɓyi lo a ɓe do nɗye eza kpe yen yna ɓe nɗye ma kpmi pa kpmi ba lo yna miga chiwye nga gna ɓen ɗye hni wo ɓmya lom hedyi nu, shna yiga snu yna, hni, shna yiga snu yna hni a zhi ė pa, ė zhilo aga gimi mi ba ke mi da gi aza ɓe nɗye dna epa hna rubo lo yna ga kpeye woria snu dna esa hnato du zhi ye aza loye ga giula aza wuga mwa bare ga lo pa kpmi ba. Ɓena zaza ye, yekpe mi gnige gyna eyi ɓa kpedadu, zaza ye yekpe mi gnige gyna nɗye ngalo ze ynadege ge e bye ɓwa nu, ɓa ɗye byi dua du, aza ga wuga fyomwa bare, muhni ma ɗyi fum pa kpmi nɗye hni, wo yi eɓe fyomwa bare, hega kpe shua nɗye heya da zna yna, ko hega lo zna nu eza ga de he ƙheƙhenjikhe snu m hega da hezna kalala ɓena, yna nɗye yna ɓolo da gyna heɗye wo du baba yi'o aga ɗyi he fi lo ynam ake a la he lo baba ge nɗye hega lo kpė ɓeta da lom yna n, hega epa kpmi, hega gna hega chewo, woche ɓe ega dayi eɓe ezhnikulo gi hen, hegalo hega da ɓeta de ebye dozhi nɗye wo ɓe ynasi gyna hega ga wna ewo hega kpe wna eza ga de ɗyi fim eɓe ga che he dna do eza ɗyi hef ko ala he lo bado ge agna agalo wna he ɓwa apa ɓwa belom, pa kpmi ba hega lo la ɓwa ye kpe hega la ɓe e fa, efa muhi gnuba. Nɗye hega ga nufa yna dyi nu hega nufa hefa ga satu ɓena ha ɓwa ye kpe, hega myi he nufa tna efa ɗye wo tnu tnu snu yna ni, heya nufa he ku aza, hega nufa he ku mashi nɗye hega nufa ke he fa pi a mwa yna, he kpe chigbe nɗye hega snu pma ge yna nu nu ga dyi eh a, a gbnan goyna ga dyi hne yna ynan, ajnu ga ɗyi he yna ynan he kpa shua nɗye hega snu pma ge yna he kpe muhni shna nɗye hega do hefa ka yna yna hafa kayna ɗye do nu, he kpe chi gbe nɗye hega snu pma ge he so hefa kayna oyi a mwasa, esa mwakpa yna, woga bma he snu dyegoe ɗyego1. Zogo ke nɗye pa kpmi ɓe ega wu he ynan, ha gna nini he ɗye galo kpmi tswashe gon dago ɓeta agna ɗye he da tswashe ngo ɓeta dye haza gonda go nyi gyna ha chna ɓwa ye kpen ɗye lma ɓe hega iya he snu tswashe tnutnu dua e ye kpelo hega snu tswashe tnutnu nɗye hna tna epa yekpe hna ga ko yekpe ɗye hna ga lo he bye. He ɓeta dada ga gi aza wyegu eh <hesitation> kala gye ɓa zhi ɓa ɓa wo ye ɓeta ge aza kima ga ɓwa latu ezhi kuma gayi chacha, gayi kuma shna nɗye ese mari ga ɗo ezhi nɗye hna to sasale nyi, pa ye kpe wu eɓe nɗye bmya yna n eza gimi eza dua mi panyi ga wumɓe, milo pa kpmi ba malo muhni ma ɓwa riba heɗyedu bmya helodu la kpe shin bmya zaza woyi yekpe nɗye hni esa ri muhni a kwa tsi, aza ɓa ɓe ɓwa lolon yna ɓa ti ɓulo, ɓaga snu ɓede nu, ɓa gna, za kaza nyi ri e o ɓa bma mi snu dodo muhni aga ɗyi ɓa'sa ya muhni ɓaya yi wyonyi wyonyi hni ga ze ɓa wye nuwna ewyegulo he ɗye nɗye heloshi ɓe, he lo ‘pa kpmi ba ɓem yna laga he wna zogo gɗye wo yi mana fyo muhni wega wu he nyize re ke wu gihe nubo sni ɓe nɗye mi kpe dna efa kpmi nyi hna